Iho nunu nuu tuchi nani nuu nduu chikeu, akuu njanuu nuna nuu iho kutuu tuchi nunani ñiu tuchi yojonani nuu ñunu ñenu nanuu, yenunde uu yenuu ndujun kuna nuu iho tunka nuu, kuu nuntedii nuntediján yava'a yava'a njunan nda'a nuu tenduni kenró iho tukunu tuu kue china tuu kue china jinro iho tuu nuu, ñunu tukue kuechiján iho ñunuu ñuyakaka chimenró'a, nunu ñuyaka nani nuu chinande nuu kuntanaro nandenu ko'o konro konro nuu kenruu nunu nute chikoro nun chindenuu, nduvaru ndandero ñe'e va'a riñon onré kukunru iho tui nono tuviña yande tuu ñununua ján, onré chunuu nuu ndañanru ñuu iho tuu nuu nundoko kachí tuu ho onodoko ján onré kutenru no'o kenuu kendañanro no'o atuku ján tukuu ketenro ñuña ján iho nuu yukua iho tuu nuu ndutudiña, iho nuu iho nundete teno'o nduve'e kenró iho tunuu nuu tukue vidii kenuu tuu kue vidii xhenró iho ñunuu nani. <hesitation>